والله ما عندي رياضة أجيدها للغاية يعني، شوية سباحة، شوية ركض، بس مو للغاية يعني، بس ما شاء الله المدربة اللي تدربني السباحة، ممتازة في السباحة، تحب تشوفها وهي في الموية.